Yes people people suppose to live in any country ley want live in because a good we are all human if you go on la side you experience if fa- if you come from on la side and come here you experience ley way we live here I go on la side and see how we live then if I come back to my home I know how to live with even every stranger everywhere and you yourself when you go back ley thing you take from here you will go you share it with people from la side then we will all know la we living in one in one <hesitation> planet or one earth.